فرا ، لومبراياچ ، لاكسيلاتول ، ااا هيكااا المارشايير ، ال ااا بيتاس ، هيكاااا بوموار ، و بريميير ، زويام ، مارشاريير ، و دوموا ، و الظوات ، و المرايه ، و المرايه إلي عالجنب.